komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld heyrum við af fjölgun kennaranema í háskóla sjáum vélmenni sem skilur íslensku og kynnum okkur mann sem safnar

og nú verða sagðar

fleiri sóttu um í framhaldsnám í leik og

við Háskóla Íslands á þessu ári en undanfarin fimm ár umsóknum hefur fjölgað um þrjátíu prósent eða um þriðjung miðað við meðaltal síðustu ára samtals sóttu tvöhundruð sextíu og fjórir um í kennaranám en umsækjendur hafa verið hundrað áttatíu og sex að meðaltali undanfarin fimm ár börn eru

það kannski svolítið hlutverk kennarans að gera þau enn þá flinkari það eru ein tvær þrjár lengjur með sex bitum eins og þú sagðir í vor kynnti Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra áætlun um að reyna að fjölga kennurum á Íslandi sem heitir komdu að kenna samkvæmt áætluninni geta þeir sem læra til kennara fengið greidd laun á fimmta og síðasta námsárinu nemendur á lokaári geta einnig sótt um sérstakan námsstyrk til að vinna lokaverkefni sitt Lilja

að áætlunin komdu að kenna veki vonandi athygli á störfum kennara á öllum skólastigum hún segist þess vegna mjög ánægð með fjölgun umsókna nemendur í Háskólanum í Reykjavík hafa hannað róbóta sem getur hlýtt skipunum á íslensku kennarinn þeirra segir að þetta sé í fyrsta skipti sem tækjum er stýrt á íslensku og það sé mikilvægt skref í tækja hefur fengið skipun tekur það hann um átta sekúndur að vinna úr henni við vorum að hanna vélmenni eða róbot sem þarf að skynja umhverfi sitt og svo á hann að greina tal ég held að þetta sé í fyrsta skiptið sem þetta gerist að við getum hann svarar spurningum um þriðja orkupakkann en er hann inni í einhverjum fleiri þjóðfélagsmálum en því nei hann er nokkuð óupplýstur og það er ekkert skrýtið hann hefur safnað í rúmlega fimmtíu ár prófessor

segist ekki hafa hugmynd

hans eru orðnir margir hann veit samt að hann hefur safnað um tvö þúsund og fimm hundruð tegundum en segir að það séu til rúmlega tíu þúsund tegundir í heiminum prófessorinn á sér eins og hann sjálfur svissneskur píanóleikari spilar ekki á flygil eins og aðrir píanóleikarar hangir í krana í nokkurra metra hæð og svífur um loftið á meðan hann leikur þekkt

píanóverk það þurfti að sérhanna flygil sem hægt væri að spila á lóðrétt sem er eina píanóið í heiminum sem getur það við vonum bara að hann sé ekki lofthræddur en hann situr reyndar í sérstökum stól sem tryggir að listamaðurinn detti ekki af í miðju verki